Maana nepo kepa sukul. ne kamanuut kepa sukul ko asikopiit kinyoru ng'amnatet arok inyoru paishet amu rani ko ma komii imbarenik che kee pati ko uu keny, ki ko mengechitu imbarenik, ko nguno ko- kokesoman so ko rook inyoru kasi, ko ne nyoru paishet iaalchikei imbar, iwe tapan, ee, ko ne wechikei tapan ipii nyoru mbareng'ung amu meleen to ko mii chii ki pa akui atkinye imbarenik cha kii echeen, ko maana ne po sukuu sukuul ke pa konotok amu ngot ko me we sukul ara ko kenyorchi ano paishet amaamii kasi ne ke nyoru rani ko ma isoman, ko ma mii somanet ne- ke- ne- ke- ne ketestai isoman akoi inyoru paishet iwe koleech, ko ng'uno anyun ko pa maana ke soman asikopiit kenyoru paishonik ko rook ketooret sikiik, ke tooret sikiik eng' kaa mm paishonik chemito kaa, akee taret kora kwaa ki mengech angot imberenik, ki kotaret ketaret kotaaret lakochutok kasomaan asikopiit ko alchi akot imbareen ke manda olin pa shamba le lalang, ko ki mii olin pa keiyo, ko mang ing' oliindok pa keiyo ko pwa kewani, kopwa keweet olee leekit akot sipitalishek le lekit akot. Paraparoshek amu ing'et ile ka koeet chiito ko mache ole lekiit parapareet soko rook ko ng'o kayait poorto komache kongetei iin ko mii parapareet ne lekiit se ke chumndae, ko lakochu anyun ko pa maana ke pa kesom pa somanet pa so pa maana somaneet amu pendi kosomaan kotaret cheopa konyoor paishonik kwal kuu karishek, ke mutee sikiik kata, ka koeechikitu, ma komuchi tokopa, koo akere anyun ane ale pa maana soamnet amu kakwal imbar, kakwal kari sekemutee sikiik ako paipaitu akichek amu ng'iko kikoneet kikomuitae tukun chechaang kikwalda imbareen kwalda tuka kopek, nyokoaalchi ako teny nepo chei, so ko lue cheko sikiik kei amu ki ma to kotindai ma ki ka kwaalda kopek kwoldochii lakok ap sukuul, somaneet katak ko kongoi anyun ke soman, kararan somanet ke sooman ra amuu iporai akot lakok, amu lakok chi masomaan. Ketepee kurkat se kepirekei. ke ngo ke kolekei, ko kararan komii che tokol tapan se kee rutonyini kei, ko paipaiyet anyun ko somaneet amu ye ka kosoman chiito tkonyoor kasiit ko- kopaipaitu ako paipaitu sikiik ko paipaitu tokol che tupcho ak piik ap oreet ko paipoi ko keere ko kakomanda ko somaan.